Ku küländ aigu antasiq, sis ma loomuligult uurnuq vällä, määne om kõgõ parõmb purjõlaiv tuu as'a jaos ja sis opnuq võimalust pite võimaligult häste tuud, tuuga ümbre käümä. Sis tulõ viil muidoki kullõldaq naidõ inemiisi mälestüisi, kiä ommaq käünüq niimuudu ümbre maakerä sõitmah ja naidõ käest viil egäsugutsit kasulikkõ nippe võttaq, selle et kogõmus om kõgõ parõmb oppaja.